जे खोणु ता हमुन भोत दिन तक चलोंण वे ते हमुन क्य कन पैणी कमी वे मा हमुन पैणी कम से कम डान चेंद क़िले की पैणी ज़्यादा व्होण से ही ऊ गिलू रौनलो वे मा कीटाणु वला वे माँ फूफुंदी लेग जाली ये वेल हमुन वेमा पाणी कम कम रखूँण चेंद